Eme kut di'a weki dite pasti itu one mai nda'uk, karna one nda'uk hitu manga karbohidrat, kudu di'a weki dite kudu manga ite nganceng kerja, nganceng pikir, kut nganceng apa nganceng pikir ata di'an harus keta karbohidrat hitu mai one mai nda'uk biasa'n atau ma one mai dea. Eme biasa kole ga pareng, pareng hitu ga biasa one mai telur kut nganceng dapat protein one mai telur. Eme one mai ute'n ga, ute bayam. Biasan kole bayam kut dapat zat besi, one mai ute bayam itu di'a latang one sehat weki dite agu one otak dite kudu nganceng pikir tite ata di'an, kudu nganceng tite kerja sanggen tugas, kudu sehat weki agu nganceng dapat energi tite me ne mai hang situ.